أحب الچمعة والسبت، أچز مع الوالد مع الوالدة مع الأهل مع الأخوان، أحب چو الألفة اللى يكون بين الأسرة وكدا، <hesitation> أحب يعنى إنى أطلع مشوار أو إنى أرجع أو حاجة، ليش أستمتع بالإحتفال بعد ال-اليوم الچمعة والسبت لأنه دورى بشكل دورى طبعا كون تعبان هلكان طول الأسبوع تحتى الأچازة بس ما بتصدج على الله انك چات الأچازة بس تبغى بس أيش تچلس في البيت مع أهلك وأخوانك.